Shwa kweli, maanda ikala iyo kwetu ni a <noise> nda ngoinka wakwa, namwambwa ku nashivaifu ifua kuya, kole ni mashivai linga haikuafeli kata tanjia, nadunnga nakole takakwanjia nifanye maliagho na temu kama kindo kichaa na anika, na chelipua livwatho litaku hata mchanganyiko, kule ni agileti hapa na tabhana, nadunga sasa nikani maliatakwa nilikuwa nadunga ofsa matavana, kama mali hao, ndeti elisha kindo kichaa, kulagile litwarusha ende twarushwa ndekama kindo kichaa mtebheka samboini. Teka niwamobaki nakunja nakuta nyumbaa.